To ɗum wii Iran kam, walaa ko arantam to ɓernde, bannda haala diina Islaama, haala jogaaki diina Islaama, e huwañki ɗum, e waɗanki ɗum koo ɗume.